Nama nanixhi, nama xhinguaxhi ko nama ngueno doko xunda kuxhino, te dió da ihó nguano xunda daketenó danguano ndono, ndonono nrida, onxahió ngueno anituku xa'a dakeneno nrida, traste nida ngueno ndakeno nama té kuenta nguili ihó, ngueno nukeno nguaxa ihó nama <hesitation> dama ngua nama nguili xan nguaxha koxhi <hesitation> xhingueno ujun.